Nijool béloob yara gapu; gapuhopu nuñowé duniya, sén gujamoor balobé, mara atuhee natutut wo, gapuhopu, ano aan, énukuréno énukuréén miin na jijumé jijamor gulobum. Soon nujamoor net; sén ujamoor; nang diit ujamoor maan nak ujahoor; ganusaan béjoow bo nongo Mais alaal béñoow taho upu ujah gajah kankéén bu nukané jaraam uhoménoor béjoow bu bujahoor; woto ujamoor jamoor; nang ujamorut balobé mat unaap.